Bie´xchihyi cxhinan par chxíbin nah buiinn- chxinan par gazah buiinnan ria buiinn- rua gi´uh riane buiinn- sxhpandeginban, shbue buiin sha´bahba, chxichi riucxhibiban icah dxhía in, chxíchi rabue buiinnan, binechi binechu, chxíchi chiun lanh spandejaba, ca´dxi ai guyúh bie´xchihyira gudxibi buiinn- pur biatoin, gule buiinnan loh daan ro guiincxhi ya ne ca´dxi guyu bibiríra gucán loh tu yaginh ya nicxhi buinra buiinin bi´dxin tin gudxibiba sha´bah.